أبوي وأمي يتكلمون العربي, لأنهم نشأوا في السعودية, العربي هو لغتنا الأم, ودائماً نستخدمه في كل شيء, أما أجدادي كانوا يتكلمون العربي كمان, بس بعضهم كانوا يعرفون لهجات مختلفة, زي اللهجات البدوية, أو الحضرية في بعض الأحيان كانوا يتكلمون لهجات خاصة بثقافتهم, يعني عائلتنا, كلهم يجيدون العربية, وجزء كبير من ثقافتنا وتقاليدنا.